मसौ अर बर्म <hesitation> मनैब गौनि मलिकौ सिनैये। <hesitation> अम्फै बिसेर <hesitation> गौनि मज मन्नैकौ <hesitation> मलिक् न देखैये। <hesitation> भिसेर गौनि मलिक् प्रगौ <hesitation> सिनै नय थबै थै थबै थै सिनैये अम्फै। <hesitation> गौसर जेरओ थैये जै नओ थैये बिसेर कौ मलिक् हम्न नने ससिन नलै। <hesitation> भ्है <hesitation> बुर्म अज भै <hesitation> सोचिअल् च्रेअतुरे जै मने नओ थैये दोमेस्तिच निमे लोकलिअ।